Edigbo, ɛfua, ɛla, ɛna, ɛtʋ ɛwlʋ ɛwlʋdi, ɛlɛ ɛlɛdi idzo, idzonɛdɔ idzonɛfua, idzonɛla, idzonɛna, idzo nɛtu, idzonɛwlʋ. idzonɛwlʋdɔ, idzonɛlɛ, idzonɛlɛdɔ, iliefua, iliefuznɛdɔ, iliefuanɛfua, iliefunɛla, iliefuanɛna. iliefunɛtu, iliefuanɛwlʋ. iliefunɛwlaʋlʋdɔ, iliefuanɛɛ, ɛlɛ iliefuanɛlɛdi, ilielɣ. ilielɣnɛdi, ɛfua, ɛla, ɛna, ɛtu, ɛlwlʋ, ɛwludʋ, ɛlɛ, ɛlɛdʋ, ilienɣ. ilienanɛdʋ, ɛfua, ɛla, ɛna, ɛwlʋ, ɛwlʋdʋ, ɛlɛ, ɛlɛdʋ, iliɛtʋ, iliɛtʋnɛdʋ, ɛfua, ɛla, ɛna, ɛwlʋ, ɛla, ɛna, ɛtʋ, ɛwlʋ, ɛwlʋdʋ, iliɛtʋ, nɛdi, ɛfua, ɛla, ɛna, ɛwlʋ, ɛna, ɛtu, ɛwlʋ, ɛwlʋdʋ, ɛlɛ, ɛlɛnɛdʋ. Ilieɛlu, nɛdi, nɛfua, ɛla. bna, ɛtu, ɛwlʋ, ɛwlʋdʋ, ɛlɛ, ɛlɛdʋ. iliɛwludʋ, nɛdi, ɛfua, ɛla, ɛna, ɛtʋ, ɛwlʋ, ɛwlʋdi, ɛlɛ, ɛlɛdidi, ɛɛ. iliɛwudʋ. nɛdʋ. nɛfua, ɛla, ɛna, ɛtʋ, ɛwlʋ, ɛlwʋdʋ, ɛlɛ, ɛlɛdʋ, ɛ, ilɛɛ, ɛlɛ. nɛdi, nɛfua, ɛla, ɛna, ɛtʋ, ɛwlʋ, ɛwlʋdʋ, ɛlɛ, ɛlɛdʋ, <hesitation> ɛlɛdʋ. iliefuanu.